Alura mi a m'pias sia suné sia canté, l'ai sempre falu da cuandi mi l'eru cit, cantavu ënt ël coro d'la cieza e põi l'ai ëmparà a suné la chitara parei almenu cuand andazìu ën gir cun i amis opüra cun i scout l'avìu la manera d'fe 'na sorta d'intrattenimento